Anggo songon ngolui inda dong teknologi, anggo urasa indana mungkin izaman na sannarinan, harana songon teknologion pe anggo saro di au bisa manolong iba sanga manjaliki infornasi- informasi songgondiana, sapaduana selain bisa manjalaki informasi iba bisa mandonokkon na ma- na dao, udokon songoni so bisa mandonokkon nadao contohna songon iba pribadi pe, mar <hesitation> aha iba manelpon sannari momo tu hutaan. Selain bisa mambege suara sannari kemajuan ni jamani bisa musema marvideo kol guarna, tarida isi alakna bope i tempat na daoia, sa <hesitation> bisa <hesitation> istilahna bisa mangubati lungun ni roha niba, tu <hesitation> koum koum na i hutaan. Selain bisa mandonokkon nadao, bisa juo- bisa juo man aha man lehen informasi, songon iba pribadi nasakali dompak sikola, idokkon gurui jalaki informasi tentang <hesitation> tentang ilmu pengetahuan alam misalkan, kemaiba tu <hesitation> internetan manjalakina jadi martamba musema ilmu niba, selain bisa manamba ilmu niba songon. Jaman sannari bisa juo memang mambaen iba, aha mattong kemajuan teknologi on bisa mambaen iba <hesitation> naso inda botul tai sisi positifnai bahatna manolong i kehidupan niba sehari hari! Contohna misalkan songon iba get mahan aha sannari, bisa mamesan ma iba sian ahai sian ojek onlen i pa <hesitation> pangan aha na get i <hesitation> pangan niba sadarion, bisa nangkon pola ke hiba tu luar rumah manjalakina, bisa lalu panganan na iba gioti tu bagas niba langsung, selain i adong sonnari guarna taksi onlen i, ima bisa manolong iba molo misalkan get kaluar iba mardalan dalan, <hesitation> ahai, cuaca inda- cuaca na udan bisa <hesitation> iba mamesan i taksi onlen i bisa ro taksi i tu bagas tu jolo ni bagas niba, bope na udan songondia inda pola maraek iba, sa <hesitation> salain i adong muse ojek onlen i pe bisa manolong iba molo misalkan keb aha iba mangkojar waktu iba <hesitation> aha ni macet i bisa iba pesan i. So um ipas lalu niba tu tujuan niba, harana anggo songon ojeki kan mar aha kareta, markareta. Selain i, songon <hesitation> kemajuan ni teknologi na sannarinan, uida i tv i, bahatma sannari ahai robot robot i, selain bisa manolong kerja ni iba selaku manusiaon, songon nauligin sannari bisa mang aha bahaya, tu <hesitation> alak na lain, songon misalkan adong ma sannari kemampuan ni ai i, bisa manyerupoon diri niba bisa mei isi ibaen alak alak naso ahai naso bertanggung jawab i baen alaima songon diri niba tai inda iba mang ahana, mang laku onna! Dungi anggo saro diau kemajuan teknologi on memang adong do ahana. Adong sisi positifna so adong sisi negatifna, selain sisi positifna songoni naum bahat do sisi negatifna ima naudokoni nakkinani, kejahatan ni ai bisa manyurupoon diri niba, padahal inda na iba na mang aha na! Bisa mambaen berita berita naso inda inda tu diri niba sendiri! Molo. Songon, au pribadi ma misalkan na dong kepentingan niba te anggo songon alak alak na, contohna mantong songon presiden son- soni kan anggo ibaen ai nai ipalsuon ia inda na ia, bisa mambaen aha mei tu <hesitation> negaraon. Selain ni ima sisi negatifna na <hesitation> uligi sannari anggo songon kemajuan ni teknologi i, te na paling ahana! Kemajuan teknologion bisa bahat mambantu niba sanari songon masalah, info lowongan kerja peiba sannari nangkon polakehhe iba tuluar milas milasan sanga songondiana, bisa iba langsung mang <hesitation> kirim lamaran iba sian bagas. Selain i so- songon nau dokon nakkinan i songon mangan diaragam giot niba, bisa mai i pesan sian bagas, sampe sannari ima nauboto na paling ahana, songon kemajuan ni teknologion nai rasa na positifnai, selaini ma sannari na negatifnai.